Tono ngae ta ro mo anini nga yo kata ro tono ta ro yo police man, okay, tenim ran yome nir yo me viri, viri, yo me uti uniform aning yo me ntania li lo office yo me gua boss aning me na e utor mene kem orait kem, orait, kem sabea na e utor mene <hesitation> e borek amo kem anga time ro <hesitation> au ya va kem <noise> okay, sene siam per keme rokuk mele <noise> labuhe <noise> kemta <noise> pu <noise> kemta <noise> rolen aule town aunga vatono le vatono no horek <noise> komia <noise> kirkir ma okay time anga ti sene var kem mo ntanga le vatono si vadik per kem ena me ro kuk male molo men o molo ne labuhe anga tonga toro nde tanga le, e vatono si vadik au ngarang kem pu me gua e kang horo o horom ndetu keme pisa leuro pe kem mi me mil kem me mil kem me gua kem sa ye gua a nga ha horo o horom nde tu e oho horo mo horo pe kem bemita ro kem ta ro igo. Kem ta ro ko na toro na min kem somia nir yo me nir tenim ran yo me viri yo medil yo me ki e roning per yo me ntania li <hesitation> mo ro. Mo ne baranga girie kem me utor mo kem manga kem me girie horek na e hueutor mene kem ena pisa pe kem ta na e heutor mene horek anga me, me ro va anga va kem per kem pu me ron mete leuro kem me mil komia kirkir ma igo kem ta pu igo per yo beta piso lo leuro ta pisa lo leuro mo yo ta go anga vatono ta go nga vatono ok anga vatono long ha nga yo ta go nga vatono. Kem me nir ikem me te utor aunga vatono kese ne va e utor asi kem me dun de horek mo holo mo horek mo manga kur kem <hesitation> me utor te ti anga le mana nga ko mepka mo anga meblik le ha, na mo e hanga kem me gua komia kem me ete te le del angkem kem me pu mo te e leuro mo kem ale leuro o mo vae roikem mo mone esa, esa e le he hanga kem mo te e bale ngkem kabua he. Kem me tanun vatono kem me vamar e bale komia kirkir ma ku mui anini, anini kem eni lon kirkir kem ta ro komun komia kem ta to e leuro nga amo horek birbir okay ang mokem demuor, demuor ko anini yo ta go un lo town kokopo yo ta te e leuro mo yo buop anga va kur e leuro mo yo private e leuro mo yo e leuro nga ava kur nedun ano herek alumyo kapuru ta ga ye te leuro nga komia, komia va kur e bung per angkem nema kese na kai ena pe somina mil tania vatono pe mo mil mo ro min komia na ma mo nir tenimran, mo viri o mo in ha kem o mo te leuro anga komia, komia. Eleuro mi anga vatono anga komia anga mo e ehona kem me te hona anga mone tolo holo anga mo vadun holo ko leuro nga mo ne vadun holo soma et eleuro anga mo va e rosi go some i gua e le buo, some i to leuro somo ike va e mar mo komia, komia per leuro na somo nir mo tolo tolo. O mo vadun nolo leuro mo kem anga tonga vatono na ma anini ku ikem me ni me toi kirkir a mo e leuro nga, <hesitation> anga <hesitation> mo ye ka e bung per masi herbi kem asi na me ro au le company ani tita ne va kalme ni a e manga me bir. Tina me ro labuhe tenimran ti pu me pu mo ro e le yo time mil kem masi kem masi siam kem ta gua kumai vatono e ye te leuro a nia vatono nama, mo ye gua komia o kese ne mung kone moro kem ta ro kemo e gua komia vatono kona ikem manga pur kem taye gua komia nama. Komia ok e leuro anga mone lotu, leuro nga mo ne skul kemi ena ta va nga loi kem ta namro horek <hesitation> mone toi o kure e heu aunia vatono nemamsie, ne mamsie anga vatono kem ena ta dun ale heutor <hesitation> ta to pka horek ta utor lol di e leuronga anga le ha birbir o anga sene pu mu tema ne mamsie em kem mani komu ma ko. Yo siam monia ma alo sait alo hap ana mep kur ne mana nama alo leleuro mo yo. Leuro mo on o ma yo to yo police man <hesitation> ko ta pisama lo leuro na mo yo, yo beta gonga vatono ma ko ta pelto mun to anga tono nama yo to ta go nga lo, leuro mo yo police man yo me ro komia, komia kem me putanga lo nevriou au so boganvil tota pu ta pu tanso yo mita mil yo pume gua e kang, e kang me, e kang horo mo horo o horo mdetu o liem o liem a di nan kep na kep na gun na lano man na man kep na gun, tison mung kone mo ntonga mo him kem, kem ena me deltu mo lek o kem, kem him him ti min em. Anga menena kure ne mamsie na ne mpisa lo two thousand per yo na mita pisa lo leuro mo yo ma, yo buop ta, ta unia <noise> va raro tanga to ne bara mepur va kem per yo ta pisa lo leuro orait ta tanga vatono ta gua <noise> komia nama <noise> leuro na birbir ko mia tua komia ok kem ta manga pur kem ta gua nga komia nama. Kem me valong tona no horek mo holo va herek, nemamsie si sene konde kem ena ta, ta toi o ta dun ale heutor anga lulie di o anga e leuro nga nua ni morik, em ko sene siam, e sa siam ena kemta gua kona tani kem ta pu tale leuro kem ta te leuro kem, ta va e roikem <hesitation> aikem mo ini o anga mele leuro nga alo ne anga mo tolo holo, anga mo vadum holo kona torek yo ta mung ena ma em leuro na gua komia ma. Ok anga sona mung kone yo siam siam le heutor asi megen ko siam monia, nama yo ta mui monia goma. Nobung ani ne va rang kaben kirkir ko, ko komia nga nama <noise> leuro ni e matu leuro me. <hesitation> <noise> psie ne vi na ra ran kirkir ko komia nama torek tamung ma tota lung mo leuro komia, komia ma talu ngame sal birbir ma a leuro na ma amo yo ma, mo tunu va monia ma kone. Na mamsie na tabana na ane tambana na <hesitation> manga manga to tong nema nang pisa pe yo min mita pisa sene vaho raro na per a tita malolo im yo ma pe ta tanga vatono na ma pe siam monia ma em.